Куршапарак дар торикӣ бо ёрии эхолокация яъне садонокӣ ҳаракат мекунанд. Онҳо садои баланд ва ноаён барои инсон мебароранд ва ин садо ба ашёҳо бархӯрда, бозгардонда мешавад. Летучие мыш фурӯшидани ин садои бозгашта метавонад фаҳмад, ки ашё дар куҷост, чӣ қадар дур аст ва чӣ гуна шакл дорад. Ба ҳамин роҳ, онҳо метавонанд дар торикӣ озодона парвоз кунанд, аз монеаҳо канора гиранд ва шикор кунанд.